Nop, atgiang. Alomin kor lottge, korlolo. Aktiek hore orom atging, aktiek hore orom alomin aktiek hoe orom kor lotge. Aktiek hore korlolo, loktiek.